Men albatta qahva ichishni afzal ko’raman. Bu bilan men hamisha tetik yura olaman. Va ajoyib ish effektiga va samaradorligiga ega bo’laman. Shuning uchun qahvani afzal ko’raman.